In mart marti ain dolie ain fadali ashrikera iain ajbeka irkuludili ini mofadalinkeli aidogo, ina gara goni undin haja farki skena adamri kon kira nalina, widagoni in maritila unden haja jo isken, min galaka? Kbbe galaka, shoer kalag, olir kalag, giti galag, eberik nahasni galag, gosei galaka, in haja malika juisken, undin hajaga, ademri koni jo inga nalin inen karamido goni idogo mofadalinkelile. Mina? Irkonin toraska nero ingera.